Tanta veces amoape <hesitation> yayapo yave yande yayereroviano, jaema yae yandeyeupe ipueretara kiraitara, mbaera jaema jokuae ñee omombeu yande mbaeti yande yayererovia ñai jaema oime ñaï jokuae yarovia yande ñai yandeyemongeta jare yandearakua yayapotako jaeramo kuae mbaeti ikavi nungatei ñaneakape oike vaera